Budaya indonesia i kan bahat do ita kan na di indonesia-di indonesia on kan tai adong na menarik jau sadakan ligin ma aha goarna <hesitation> na i sulawesi an kan sulewesi dia dei sulawesi selatan sulawesi selatan ima kan adong goarna toraja i si i songon persis songon di hita kan molo ita alak mandailing goarna kan maligin toraja i ma kan i porsis songon alak toba persis songon hita hitakan mandailing on kan adong do sasaotik miripna tu tobakan alana tetap tae tetap adong do bedana kan molo ita ligin ta ligin-ligin ba sian bagas nai ma get sarupo songon sopo godang do songon bagas apa jabu bolon do songon bagas na itoba i do sian i get sarupo pokokna adat na alakna maligin alak-alak nai rupa rupa ni alak nai songon alak hita do molo dokonanna bagas na pe na i gunung i do alai tinggal nai ibagain ni gunung baru i molo aha goarna. Get sarupo so get sarupo ma songon alak tobakan molo ita alak mandailing kan jotjot maligin alak toba kan kehe ita tu danau tobai kan donok dei kan paling tar lima jom do sian sidippuan on kan ido molo maligin ita i sadun kan alai kan molo goarna aha monding ma dokonan na molo monding kalai pe i do horja ma alai mambaen horja ma alai alana monding i kan adong adong molo adong songon na tua-tua i kan monding ma na tau-tua i kan dokonan na i akkon dibaen ma horja na godang i kan kalah do molo horja mambuat bagas i baen horja monding i molo di alai kan i bisa sa-samiliar dokonan na kan alana ima ikurbankon ma molo alai kan i kurbankon ma horbo tar mukkin tar lima pulu ekor songoni kan korbankon ma i molo kapurcayaan ni alai kan alai mampercayoi baen ima hendaraan ni alak na mondingi tu banua ginjang ipe ipe kan ma songon adong sarupo-sarupo na uligin pas kehe au tu si kan ima i bisa molo mambaen horja i kan. Sa em ma dokonanna biaya na baru i adong dope <hesitation> alai kan marsarung pas songon hita adong parabitanna parabitanna do inda sa aha do molo adaboru songon dia parabitanna molo alaklai songon dia parabitanna get sarupo bontuka sudena get mirip ma sarupo toraja i ma ima dang adong alak molo mandokon lucu-lucuan nai kan toba toraja batak idokkon kalai kan ido get mirip ma budaya nai.